Zah zen̈y an̈aty avion eo vô mahita fa tsy plasy nakà kay mpitsarako ao. Raha volan̈iko voalohan̈y, hô- hôtesy àby rô bakà volan̈iko volalohan̈y, an̈otan̈iako izy: azovy ma olo mipetraka amin̈'ny plasy nakà eto? Karà zah bôka tsy taminy plasy nakà. Afaka volan̈inarô aminakà ve <hesitation> plasy sa tsy man̈ino fo zah midôko eto? Koa tsy avy olo <hesitation> mipetraka amin̈'ny plasy nakà eto oe.